ازاي استبدل مصباح كهربائي طبعا انا الأفضل ان انا اجيب كهربائي احسن يستبدل المصباح بدالي لأن انا لسه مش فاهمه او معرفش معملتش الموضوع دا قبل كدا فعشان مأذيش نفسي وأذي البيت فالكهربا فيه يعني فأجيب كهربائي احسن، لو مفيش كهربائي هشوف مثلا علي يوتيوب مثلااو في اي مكان او اسأل صديقي مثلا او اسأل الست والدتي مثلا غيرت لنض قبل كدا ازاي وهتبع الارشادات يعني في الغالب بيشيلوا اللنضه وبعد كدا يعملوا حاجه في الستارت بتاعة اللنضه وبعد كدا يركبوا اللنضه الجديده وبتبقي اتصلحت في الاخر